Ia, fômba famorôn̈ana hira ndreky zen̈y. Koa aminakà mbola karà tiô fo miainga amin'ny koa fa manonga zen̈y ainsipirasiòn-drô zen̈y. Arakaraka raha niain̈an-drô na niay na raha hita zen̈y ndreky raha man̈odidin̈y zen̈y. Lasa mivadiky tononkira zen̈y raha io. Atao hira aminjay baka iô.